Narekko maeloq kiq mau- nau- mengubah keperibadiatta yanaritu iritai joloq alewe makkeda makanjaq niga aleku nappa iritai alena tau laingnge makkeda makanjaq ni narekko yabbereangngi ga narekko yap- yamparengngi